Cara tao kaos katun ia pake abas. Bahan baku leleo katun hapun neme ai kapas no cara tatao katun, saseun a, sasafen no tao warna lo katun sesuai jenis kaos katun ndia seseun a.